Një zgjidhje e shpejtë mund të jetë një sallatë e pasur me përbërës si pulë e pjekur, avocado, perime të freskëta edhe një salcë të lehtë. Asht një pjatë e balancuar, çë përgatitet shpejt edhe kënaq të gjitha shijet.